நான் ஜீன்ஸ் அணிய விரும்புகிறேன் ஜீன்ஸ் என்பது. மிகவும் வசதியான மற்றும் ரெகுலர் வகை உடையாக கருதப்படுகிறது. அது எந்த நிகழ்ச்சிக்கே உரியதாக இருக்கும். நல்ல அளவிலான கால்வாய் குஷியான கோணங்கள். நல்ல வடிவமைப்பில் வடிவமைக்கப்பட்ட பாக்கெட்டுகள். இவற்றை பயன்படுத்தி எந்த சூழலிலும் ஸ்டைலிஷாகவும். ஆடம்பரமாகவும் இருக்க முடியும் மேலும் என் பெரும்பாலான. கேரிகிற உடைகளுக்கு ஜீன்ஸ் மிகவும் பொருந்துகிறது எனவே. நான் பொதுவாக சுறுசுறுப்பான மேம்பட்ட லுக் கொண்ட. ஜீன்ஸ் அணிய விரும்புகிறேன் ஆனால் ஷார்ட்ஸ். அப்போது மட்டும் உதவியாக இருக்கும். குறிப்பாக கோடை நேரங்களில். னால் எனக்கு ஜீன்ஸ் எப்போதும் உபயோகமாகும்.